لو عايزة اعمل ايس كريم في البيت بجيب بولة كبيرة واحط فيها كريمة وسكر وبحط كاكاو واسيح شوية شوكولاتة وانزلهم فيها وافضل اضرب بها اضرب بها اضرب بها بالمضرب الكهربائي لحد ما يكون الخليط كده متماسك واحطه في الفريزر ست ساعات وبطلعها.